ഔസ്ത്രലിഅ ദ ഹവമന ബാരി വിബിന്നവദുന്ദു। ദയപന്ദു ഉന്ദുന്ജി ദോദ്ദ ബു ബഗനു പദിഓന്ദുന്ദു। ഉത്തര ഔസ്ത്രലിഅ ദു ഉശ്ന വലയ ഹവമന ഇത്ഥിദു ബേസിഗേ ഗലദു ബാരി ബേച്ഛ ഇപ്പുനു। അന്ദ ദക്ശിന ബഗദു ബേസിഗേ ഗലദ തപമന സദരനവദു ഇപ്പുനു। ഛ്ഹലിഗാലദു തമ്പദു ഇപ്പുനു। അഗ്നയ ബഗദു നാലു രുതുനു സ്പശ്തവദു ഹുഓലി। ഔസ്ത്രലിഅ ദു ദിസേമ്ബരിദു ഫേബ്രുഅരി മുത്ത ബേസിഗേ ഇപ്പുനു। ജുനുര്ദു അഗുസ്തു മുത്ത ഛലിഗാല ഇപ്പുനു। ദയപന്ദ ഉന്ദു ദക്ശിന ബഗദു ഉന്ദു।